ارے میاں کلاک کا جگاڑ سسٹم ایکڑم مست ہے جی، سمجھ لو کلاک کے اندر چھوٹی چھوٹی گیئرز اور سپرنگز یا بیٹری کا سسٹم رہتا اگر پرانی کلاک ہے تو کلاک کے سپرنگز کو گھما کے ٹائٹ کر کے چھوڑنا پڑتا، تو وہ آرام سے سلو لی سلو لی جو نیڈل ہے اس کو گھماتا یہ گیئرز نیڈل کو ایکڑم برابر سپیڈ پہ چلاتے، سیکنڈ ہینڈ ٹِک ٹِک کرے، پھر منٹ ہینڈ، پھر آور ہینڈ موو ہوتا اگر ماڈرن ڈیجیٹل کلاک ہے تو اس میں ایک کوارٹز کرسٹل رہتا، بیٹری اس کرسٹل کو کرنٹ بھیجتی اور وہ ایکڑم فکس سپیڈ پہ وائبریٹ کرتا، جیسا 32,768 ٹائمز پر سیکنڈ یہ وائبریشن کو کاؤنٹ کر کے کلاک سیکنڈز، منٹس اور آورز بناتا اور ڈسپلے کرتا مطلب چاہے پرانا ہو یا نیا ہو، کلاک جو بھی ہے ریگولر ردھم کریٹ کر کے اس کو گیئرز یا نمبرز میں کنورٹ کرتا، اسی وجہ سے آپ کو دن رات کا ٹائم ایکڑم ایکزیکٹلی معلوم ایزی ورڈز میں بولے تو کلاک ایک <hesitation> چھوٹا <hesitation> ٹائم کیپر بینڈ ماسٹر ہے، اندر بینڈ بجاتا اور باہر نیڈلز نمبر اس کے حساب سے ناچتے رہتے